في يوم من الأيام كان في شبح يخاف من الظلام رغم إنه شبح لكان يخاف كل ما غابت الشمس. كان يتجول في البيت القديم بيشوف كل زاوية وكأنها مخيفة. قرر إنه يواجه خوفه بدأ يفتح الشبابيك ويظوي الشموع، مع الوقت اتش- اكتشف إن الظوء ما بس يطرد الظلام لكن يخلي المكان جميل، بعدها صار يفرح كل ما شاف ظوء القمر، وعرف إنه ممكن للظلام مخيف وإنه فيه جمال حتى.